Pues techilbiayah nah nosihtzin nechilbiaya monopahtih ca inotzin pahtli, ca ino manicposoni ino acampohxibitl, romiero, manicmoluni ino tiquitlahtolilia tzitzicastlih para quierpo nochi non tla ticpia itztic, tla techcocoua toquierpo nochi matimotlahtlalilica ino mat matahcolticuca ino <hesitation> nochi matposonica ca ino hierba santa noiqui nechilbieca nosihtzi matposonica icuac timiihxihqueh, cuac topalebia ica topilua matposonica matahcoltica noiqui maticmalbica totzoh, matposonica ino nnde tomatl tomatlahsole, matotlahtlailica inu caxtilometl para totzontico para ma mabepouaba totzoh macamo bitzih, noiqui ino para tocxiua mattlalilica hierba de golpe mat mat cu matcupinacuca cacaltenco para matposunica para matotlahtlalilican ipa tocxiua nos matoctlalilican can techcocoua tzin pahtli noyiqui matotlahtlalilica para para ihcuc mopalebia cuc quipia ipilua nochi ino, ino ca cuali techpalebia nochi para toquierpo para macamo tlen techcuco, para macamo tlen techpasaro para nochi ieu para macuali tieca, para, para nochi non tocuparoua para macatahcoltica macatahmobico nochi maoucuparoca no yehqui tocuparouah temascali tacaholtiah quich quichxubiah noiqui ino para para cuali matieca mah piltzintli chicauac quisa noiqui tehua nochi ino ica itmopahtiah, ua ino cuali cata noiqui tehua cuali ta tisiselqitinieseh para inu. pues ompa itmopahtia nochi para macamo tlen techcucu, para macamo tlen techpasaro, pipiltzintli noiqui caholtiah tla no no mopostiqui pues no ittlalilia noiqui ino tzin pahtli nihtlalilia aciete de romero, nochi non tocuparoua para, para tehua para piltzintli, nochi gientes quiocuparouah, nochpochua noyiqui niquinpahtia ica ino cuac cuac mihixeuih quinpiah inpilua nocuparoua nochi non nicposonia niquintlahtlalilia para macuali nis icu ua maihsica quipiaco ipilua.